இனிப்புகளை மாற்றுதல் சர்க்கரைக் குறைப்பதற்கான. முதலாவது மற்றும் எளிய வழி உங்களுக்கு பிடித்த. இனிப்புகளுக்கு மாற்றாக இயற்கையான இனிப்பு. பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது. தேன் கட்டான சர்க்கரை சேவல் பழம் போன்ற. இயற்கை இனிப்புகளை சர்க்கரையின் பதிலாகப். பயன்படுத்தலாம் இந்த இயற்கை இனிப்புகள். ரத்தத்தில் சர்க்கரையை மிதமாக உயர்த்துகின்றன. சர்க்கரைக் கொண்ட பானங்களை தவிர்க்கவும். இனிப்பு பானங்கள் சோடா மற்றும் இனிப்பு பழச். சாறுகள் உங்கள் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கின்றன. பழங்கள் மற்றும் வெறும் தண்ணீர் அல்லது பச்சை தேயிலை. போன்ற பொருட்களை துரிதமாக தேர்ந்தெடுக்கவும். பருப்பு சாறு பழம் கலந்து சிகப்பு ஜூஸ் அல்லது. தண்ணீர் அதிகமாக பருகவும்.